Aleoko avao miheno hira satria hira igny zany mba mandrosirosy anao sy voatery mieritreritry raha maro anao amin'igny, igny ohatriny hoe karazane hoe bruits de fond, akonan'izay, fa laha ohatry ka hoe miheno livre audio anao mba mila mi concentre eky anao, satria misy partie zao ah sy arako zany te hagnapody an'azy anao eo lany fotoagny avao koa, fa gn'hira igny zany da mandeha ho azy.